Engeri abasaiza jebayinza okolamu okwekeberesya okansa owa busaiza engeri yonka yakwaba omudwaliro babone abasawu basobole okubakebeera naye omuntu tosobola kwekebeera wenkai oyinza okuura obulumi nayenga tokusobola kwekebeera so engeri yonkai yonka yakwaba mudwaliro babakebeere.

Amasanyalaze okukyalo kyaiswe tigayina era e gavumenti yagatuwairye, obuzibu bwetuyina nti gata gabeeyi munoo eee gata gabeeyi nti tugasasula esente zingi.

Uhhm anti era twokobere engeri gyoyinza okubona omwana wamu okufuna e vitamin ezikumumala kisinzira engeri gyokumulisyamu ne dwaliro ba ba munywani wa dwaliro buli kaseera omwana omu dwalira wabayo e vitamin zebatonyeza haa omumwina zaabwe ati ti nebyandya omwana muweku emikubi ebisera ebikusinga obwingi abaana tetwendya kubawa mikubi n'omawamei akulya ki ekirisa kya mwana omuno kizwa mu mabeere ga mawamei omwamwei fayo muno okubona nga byakula bikuleeta amate kubanga nzukira mate gabamu buli kiriisa nolekyo omwana nayonka amate ga mawamei gerere omubiri gwamwei nzukira amate gata coplete food gatamu buli kimwei so omubyere ali eyo omukazi mulisye kusai haa ofune amate haa amate akwiza okuyamba omwana oni afune ekiliisa kyona kyona ekikjmala omu mubiri gwamwei

Engeri gyo esinga okujanjaba omusujja gwa baana aa kusula mu katimba ka nsiri aa abaana aa era nkubiriza ababyaire nti tufeeyo muno okuboneka nga abaana bakusula mu katimba aka nsiri.

Abanadiini baikiriirye obuvunanyizibwa bwabwe nti bakubuulurira abantu n'abaana abakyali abato ebyakukola n'engeri yabazaire ba baana okukulyamu abaana nga bampisa nga bantu basai omukitundu n'omubiseera ebya mumaiso n'ebikwiza omulimu bagukoore.

Tuyinza okukanja okusasaana kwa kidukano omu kitundu kyaiswe nga tukola ebintu ebikutumbula ebiyonjo tugeze okusaka ezikabuyonjo omu kitundu kyaiswe amwei nokutangira abaana baiswe okuba nga tebakulya bucafu obuli kaseera kini ni kikwiza okuba nga kitujunaku okendeeza ekilwaire kini

Ebyanyegesya bitumbwire abakali oba abaana babwala nti basoboire okufuna emirumu bona nebabaaku ne sente zebakufuna ate te biyambireku abakali okuba nga tebakunyomebwa abasaiza baabwe omu maka nti kyebakusobola okola aba abasaiza nikyo bakola

Engeri yakubona nti ebyoloni byaiswe bikuni era bisai nikwo okubanga titukusisaku iguru tukubiyonja omuli okweyamu nokwozamu oba okunabyamu buli kaseera kikwiza kutuyamba okubanga tukubikuma nga bikini.

Kyenyumirwa okukola omubiseera byange ebyadembe nyumirwa okuboneera akapiira ate'tte nyumirwa muno okwabaku okukanisa ninsinzaku Okanca ebyo ebintu binyumira muno omubulamu bwange obwadembe.

Haaa mpozi mungeri nijjo emwei nakobre nti engeri gyoyinza okwetangiramu omusujja niyo ngeri gyetukuboneka nga eika weyiswe wayonjo wasaawe agakebekebe omukulagama ebizzi gazwewo ate te nokusula omubutimba abandi oba obutandaluwa abandi obutimba abandi batasulemu so omu omusujja guyinza okukwata eika wabe wayonjo sawa sawawo iyawo ebisubi ebiryawo nagakebekebe agalagamamu amaizi gona gona gazwewo

Omuntu naba n'obumanyisyo oba obubonero bwa kasuba omukitundu kyaiswe tukumukubiriza okwaba omu dwaliro basobole oku mukebera bakakase ddala nti ayina akasuba oba obumanyisyo bwa bulwaire obo kubanga nobwobubona tosobola kukakasa nti ayinabo

Ebyanyegesya biyambire abaana ba bwaala amwe n'abakazi okubanga bakusobola okwetandikirawo emirimu gyabwe era bibayambireku okwekuumira omu maka gaabwe abakyala nga tibaloleire muno basaiza nakubalekera buvunanyizibwa nekiboneka nga kibayaambireku okukuuma eka zaabwe. Abaana ba bwaala mwojo bayambiibweku nti ekintu kiakubaire akusaba o maama nabanga akukkolesha olwaleero akusobola okuba nga akukiekyaku kubanga babatereirewo e sente ezikubayambaku omukweega ebyamikono n'emirimu egyamumutwe nabanga akusobola okweikyaku kibayaambireku okuba nga bakwega...bakufuna ninyongeraku nibagaziya enyingirya yabwe n'eka zaabwe

Ntini ni, enkola ya byanyegesya nti oku okubanga waliwo abaana abato n'abantu abakulu ababyanyegesya basobweire okufuna eki ekitundu kyabo bebakwenderye okwegesya nga berondeireku okugeza nti nkwendya kusomesya baana bato noyaba omubato neguba nti musomo oba ebyanyegesya bya bakulu nti okusobola okwiikiira abakulu nibabaawo omukitundu ekyo

Eee obuzibu bubbaawo nga mukkolesya entambula ey'amwe ee oba oba eyalukale elwakubba mbe na bworo buni naye buli muntu yandibbaireku oba oliawo ne yaamwe kubanga ni mufuna akisidenti oluusi mwika mwali mwa mwali muli muli buli omwe abantu nyena nywena mwepakiire mumwo izukira oluusi awo mbe eee ne nendwaire ezindi zitufuna aaa okwe okwesanga awo waliwo abbaire ne zikovidi zini z'ebbola ati wali wali waliwo ne nebi emupokisi ebikwekuusa n'olutuuyo uum oluusi byona bibbaawo mu ngeri ekwisanaku k'etyo so entambula z'amwe zoona zibbaamu n'obuzibu bwazo omu ngeri yaazo singa kibbaire kikusoboka buli omwe yandibbaire nga akwefunira e yaamwe okwewalaku oba oliawo ebintu ebindi.

Ebyanyegesya oku kyalo kyange bitumbukire kubanga abantu abakulu n'abaana bakwegeranganaku ne wakuba waliwo ayegere okusai era namaliirya owondi akumwegeraku yenna nayendya okuba nga akwika oku daala omwira wamei lyaikireku.

N'omuntu okumubona nti mwiniki tabba na maani entunula yamwe ekulaga nti alina obuzibu aa takusobola oluusi aba takwendya kulya aa takusobola kutambula takusobola kwejuna omubintu ebindi awo nikwo omanyira mwiniki.

Haaa ati okwewala okufuna obuzibu nga oli nda ekikusooka haa bba munywani wa dwaliro nga buli lw'okwewuraku nga oli mulwaire noyaba omudwaliro ekyakabiri noba nenda ebya ebya bwenzi byewale zwa okubwenzi okwendya oni noddi nga oli nda tikigambo kisai naye bba munywani wa dwaliro ate te wewala okwetiika ebizito ebyakalilirye abasaiza abaduuli twege okuyamba abakazzi beyisye tubayambeku emirumu okuboneka nga uhhm tibakwetika bizito muno tubayambeku emirumu lema kulya buli kyosangire nga oli nda lema kunywa mwenge to to tonywa bitaaba nga oli nda ebintu ebyankola nka eyo oyinza okubireka

Eeh ekirigiramu abantu okukwatibwa akasubba basoka okunywa amatai agante nga tigasumbe nekindi okubanga oyina oli mubitundu ebirimu abantu abanjawulo ate tte okubanga abantu bakoola nga tibakusweeka kuminywa jabwe.

Eeeh engeri gyisai muno okukuma okasasiro omu kitundu kyange ekikusokera ddala okasasiro oyo ayina okuba omu kyina naba omu kifo kimwei obutaboneka nga akukyafuwaza ekitundu nokuleeta ensowera ezakalirirye omu kitundu

Bikyusire nti olwaleero omuntu akusobola okweikyaku ekidyoli Kya kyakwendya abantu bakubiika obusente obwabwe olwansonga era buli omwe akukola nga alina ekirooto oba ekiruubiirwa olwaleero abaana mu maka g'abantu baingi abasomere nibabba nga batuyamba owange nakubba nga musomeserye nabba dokita amagezi gakuwebwangana nitubba nga eka zikutambula ebyabuyonjo nibabba ewange nga bukyamu odi omusawu nabba nga atuyambire owamwe amusomesya nabba nga akukwasaganyizaku awo.

Uumm abaana obawe obbaweerya ebyanyegesya omukitundu kyaiswe byabire bicuuka nti ati ennaku zini abaala nibo basinga okubba abeegi basomere muno bai beee bafunire emirimu era nga aa bu bamaite okusoma budi ekitaaluwo.

Naddala okumanya omwana wange anywereire, aaa obona omusi omubiri nga gukwokya, aaa oyinza okubona g'omubiri nga gumeere so obwo obubonero bukulanga nti omwana anywereire oba oinza okkoba omubiri gukunywereera...

Ndya emirundi isaatu olunaku

Mmmm ekyo nacinyonyoireku nti nali nfunireku obuzibu nkobwo olwa nsonga abantu nimubanga mubaire mutambulire mu ntambula yamwei obuzibu nibubbawo mukosebwate muno naye nimubbanga mwali nga timuli muya lukale mufuna engeri yakweyamba yambaku kubanga nywena nywena timukosebwa naye entambula yamwei mukosebwate kikooto.

Ebyanyegesya bini bikumire ebyabuwangwa bwaiswe nti byona byona tukubimanya olulumi lwaiswe emere emere jetulya emere yaiswe nti tukusobola ogyikuuma era tugyimaite ogiteekateeka.

Aaa omukozesa obuyonjo nga buli makka gayina etooyi, okunaaba omungalo no sabuni nga tuzwiire emanju, obutakozesa maizi gakyafu, no kubanga titu titukusansanya bukyaffu obwo omu maizi getukukozesa kikusobola okutuyambaku oku kanja ekidukano omu kitundu.

Obumanyisyo obulanga nti omuntu mwiniki akubba buli kaseera omuntu oyo nga mugongeri osanga omuntu oyo buli kaseera nga mugongeri obba okubaza naye nagongera nazwa omumbeera n'omanya nti omuntu oyo mwiniki ate n'ekindi omuntu oyo okusobola okumubona buli kaseera nga akwaite okwitama nga buli kaseera akwaite okwitama era n'otegeera nti omuntu oyo mwiniki nibwo obwo obumwe okubumanyisyo.